So tawi mbeɗa jogii fartaŋŋe waawde ɗannaade jooni kala to mbelaami njahammi ko Amerik. Ngati mi nani ko heewi e Amerik: yimɓe ɓe no gollorto, no miijorto, kuɓeeje ɗe no mbayi feewde, no wayi yooɗde. Jiɗmi ko yahde toon mi yiyra yitere am. Mi annda ko mi anndaano. Mi heɓa hakkille keso e jiyanɗe kese.